Nsoh ovack nse ovack enwe igear ovack arigammeh aseme igahane nge arong enh iburu amang ase ideri iburu enwe afu enwe deruma ari gama eshigwe garri wor arigameh imang igameh ishige garri wor wor ashi jam ami urumeh enwe. Arigama edubor echi gwe wey amang ashigere onorm wideha onorm ke ngwe arima, arigam asah wor ari tene obia eseh nweh ka sur-oruack wor adan mmeh beh eseh arigameh eseh wugaha nne itenema ipeni nwa mmeh gba eseh arigamah eseh wor ari tene paul iyangha nne amang mmeh ashiga, aseh nweh ere-gba nnio, nne eseh itude Aude wor ngear gamah eseh nne bibeni ibemi ameh mmeh iyagha wor amang ayeha ari-gamah eseh ovack esor ovack emoe ase ovack kake ase ovack ari gamah eseh ireme garri nweh kaba arong ngarri ayor ari gama esah edubu oronorm ika ke ovack evihere ayourher ewireh-ruma, ari gameh esa ika ke ovack igwa nne sor onorm emreh-ruma aro gameh ubio eseh nni gigeri nweke imang mmeh itenne-mmeh esah imang efa, eseh ovack ojubor ovack asay nna yen ari tene enweh obia eseh ire, ire geeh echi-echi mmeh eseh eseh igob denne wor ari gamah amin mmeh wor ari imang irem oven, igam eseh wor igah-nne mmeh eseh wor animi-nne asunor irem mma nne edim effa iburu wineh ari-arema effa agor akim effa iburu enweh gi imi nwa ase iseh effa Igameh eseh wi gaha nne nweh eseh ase obio-bio oven ah, eseh igod denne ntagha ari igam eseh mma gee ren onor-nor onor nor igameh eseh bua-bu ikase eseh, ika ase oven ah, eseh ere wi gaha-nne ke-ke iyibia yo ngwu abbeh attene mmeh pandi atteh mmeh pani iyagha, igameh eseh iyaga eseh enwe ire gba nne duduhuri abbeh attene nweh ase iyangha abaghara mme ovack iuai atene mme aseyor anim mme gah nje ngameh gba gee rene mmi gaha oven akaka mmi-rene ke obuck, ari gamah eseh eseh wuganne amang mmeh igameh oshi wor ari nne irong mmeh ke eseh enwe eseh igod dene wor arigam geeh den wor abbe anang arem oven, eseh irege egunk ke eduok ke edunk ke edunk ke eseh wor agam ke ren mmeh ayannor wor ador atteh jamag eweni mme eseh fu ishineh wor mmeh eseh ja arang eweni mmeh eseh afu ushineh mmeh wumi mmeh eseh ntagha eseh enwe iregen ari enye amang mmeh aguna arem oven mme anor wor aren nna gee ren abbah ashineh esagha nna, je amang nugur eseh ereme oven enwe ren oven ewnwe afu abbe agaha mmeh aje so aseh igod dene, eseh igod dene akpan enewan wor inugi ke ren igaha ashigiri onor, agam eseh ameh igod igod depana ameh agam wa atene mang eseh aweyni ayene mma aka uwen aji imang eseh ajine aseh wor aje ema mang ke ichi orang wor arem enwe ichi imang arong so eseh igod dene eseh onor udowor atte eseh ire jeni iri vai onor gaha ivud iveh eseh wor amang arem ushi ke ren eseh igabg edubor eseh igbag denne Ngwe-sa-owor amang igaha ngwe sa-ya-sah idim efa iburu ewe kpak ke imaje ayigiree agigree eseh imeh ge ire ivai, eseh wor nimang igoho ethok ise eseh enwe ire-gbu eseh wor ni cha mani ovack nwe che ise mani ovack agima aseh aderni-meh ga ogon mang ge iche mani ovack aseh wor ucha manni ovack enwe isuzuma, aseh ewnwe ire gbu, igi kpagam avage mon ure sai, mimeh sia mi gema oven abe ateneme see gaha oven eseh wor ere gbu so asi goat denn asi god asi god mmeh onor uwu shini oven wor gbaa aseh areme, esek mmeh oven wor ire ikpaha nne onowana igaha mmeh gee ren dekpaga oven mme oven ari sunor gee ren amang mme gee gbad gee arem gba ayene eseh enwe, enseh wad mmeh obven wumang mme ushini inang nna erem aseh onormeh enwe igam wor abbe nna attene adubor eseh edubor eseh wor mmeh ka ron mma ukom wi bin ana ayara mmeh asemeh eseha ijubor nna arong edubor ikpoi nwe idop ke edubor eseh enwe nnimang mme enh abbe atenimeh edubor iseh ikpoi enwe enng dimma, Edubor eseh wor imang ye igear nne odumor-odumor ovack enwe nne ovack igwa-fibor igahammeh ami reguma Eseh igod denne wor ari nni mang mmeh ke eduna bu-abu imang irem., eseh igod ichi denne imi-reme agam mme gba gear ren mma awu wu re agamara njee ashin ichi su ajene ema mang ua rong ovun enwe Gbana dum onor mang aseh wor nni rem iye nni, aseh ka ni gwohore ukum nni seme ashiri edubor eseh onor wor nni mang mmeh weh ye aseh idop ukan ewe ntack ukam igaha inigha, igam ngee ari nni yaimeh igam aseh wor arong mmeh ga ameh, eseh ho iti nebbi morbin so irem igama eseh ukom nka ari rong mmeh eseh inep denne eseh igod echi denne geren geren nga anor-nor agama animi eseh nne anim for aseh ayim ere gee echi-echi ntagha edunck oven igbam meh bu-abu nnijam gee esa-sa nweh ngee nne gama nnimi eseh ayim eseh jeni amang arong ushi kpor-kpork eseh ire ngee amang mme, gamah arong obio oven nne obio esen enwe, obio esen di-diri enwe edan dani onor abbe mmeh akwa gama ndowo nte yene sai sai wor mmeh eseh nweke ngob ovack nse ari itene mmeh esai, so eseh enwe nwe ngigama ireme danne ikpaha nne eseha enwe ari nni-mang enye irung eh iburu aka kan enwe aseh ugama onor ugahama iuai ugame itat, ke nni iburu aka-kana agama anor agam mme itat igama onor agama inine eseh wor gaje ari tene eje nmi bini enwe adah mmeh jem eseh wor nje imang wor igear ovack ire, eseh nje imang wor idup ibor ire eseh igod edubor gee ren gee ren gee ren eseh inep denne atemeh ini agam ko ane-wana kpa inck adim, mmi rem auugha arep mmeh aboi-bio obio-obio obio-bio abay mmeh anor amagi anuck wor gee ren irem wor agena aseh igba ivugi Aua kibbi igama mmeh aya-nnor agwe aseh mmang iwor afu, enyenor imeh ashin mmeh aka wum ava gubara aje imag aseh ashin mmeh aseh enwe, eseh igod dene oh, onor wor iju gam aseh wor nna irem gbaa obia anab onor gba denne ishi egbi ajigire ava gaha gbe eseh bu-abu enwe arem gba ateneirong garri eh iburu aka-kan mma ruma iyorwor arem gba yene ase irung igear ovack ruma iyorwor eseh igame igun gbu-abu ari nni rerem gbaru-wuen imagi irem mmeh ntagha onor onor good mmeh nne agama isan, mmeh egbi ajigire onor